<hesitation> Nkosua gu mu ahodoɔ, nkosua gu mu ahodoɔ beberee. Ɛfisɛ yɛwɔ mmoa beberee a bɛto nkosua, yɛwɔ reptiles <hesitation> mmoa no a bɛdada fam no bɛto nkosua, nna nnomaa nso to nkosua, nnomaa nso bɛto nkosua. Nti yɛwɔ nkosua no ahodoɔ beberee, ahodoɔ beberee, aboa biaa ne sɛdeɛ ne kosua si teɛ, na neɛ ne kosua sua paaa ne nim no yɛ deɛ, mɛkasɛ ɛyɛ koterɛ. Koterɛ na ne kosua sua, ɔno ne kosua no yɛ ketekete na wɔn nyinaa nso nea maahu ne kosua a ɛso so, mɛkasɛ <hesitation> nea ne kosua so no, ostretch <hesitation> menhu sɛnea mɛka ne Twi no, <hesitation> ne Bono no, ostretch ɔno be yɛ nnomaa no <hesitation> mmoa no deɛ ne kosua so. Ɛfisɛ ɔno ɔso n tu ne kosua nso so, <hesitation> nti nnomaa nnomaa nkaeɛ no nyinaa nso bɛto kosua, nti kosua no akokɔ kosua wɔ hɔ, dabodabo to kosua, kurokurokoko nso to kosua, ne saa ostretch no nso to kosua. Saa nso ne wɔ nso to kosua, nkoterɛ nso to kosua, mmoa no nyinaa no saa ne ne nim fa nkosua ho. Nkosua gu mu ahodoɔ.